والله المهارة اللي نتمنى إنه نكون عندي القدرة إنه نتعلم لغات متعددة معنتها لغات جديدة بسرعة، على خاطر نحب نتعلم لغات مختلفة، عن خاطر معناتها يفتح لي الباب إنه نجي بنتواصل مع بيت آخرين من ثقافات متنوعة من بلدان أخرى، وكيف كيف يفتح لي فرص أكثر في حياتي المهنية والشخصية يعني <hesitation> باش نفهم العالم فاش يحكي <hesitation> والتطور.